اسهل حاجه في الدنيا عمايل الكيكه هما شوية دقيق بيضتين فانلي بكنج بودر زيت و حتت سمنه ، و تحط كل حاجه علي بعضيها و تعاير نفس الكبايه الي أنت بتعمل بيها و لبن و يس خلاص كده اتعملت ، و بعدين في الفرن و تطلع لك أحلي كيكه